Raha amin'ny raha magneno vôlagniny lamoziky aleoleo mitendry gitara satria o ilay hitiavako mitendry gitara voalohany hoe tsy mifidy tsy mifidy izy fô zay- na tany tsisy jiro ary mandeha foagna izy ary regnina feony fa ny piano raha ohatra tsisy jiro izy na tsy magnana ohatra hoe pile na batterie o efa sady tsy maharegny feony dia izay no mahatonga zaho mitendry gitara no tiako hiagnara.